Fomban-drô boka norvezy an̈y ndraiky zen̈y. Rô io man̈ano <laughs> mano- manokana fotoan̈a araiky karà oekasilidy zen̈y, zen̈y nin-drô. Man̈ano lafamy na kamarady, de mandreatry bozia àby irô. De amin'in̈y zarô mirakotrô raha zen̈y. De ambany io miaraka ami-tasy kafe àby iren̈y, aviô mifampivolan̈a histoara àby irô avô.